Malɛzi a Azi Azi tun doso ɓa maba shiniwara ɓa va wɛna beza donk pla nɛ ɓa da wa'a ni o want- wantami ma ho firinude ho ruti ɲan mibin mɛ ɓa a ninɛ ɓa ɲan bɛrɛ da mi cɛnu matete homi a han tuwa mamu diro <hesitation> ciza